A bivvi ua bella vida depp'essi sanu, tranquillu, senze deppidus e senze nudda. Tei sa dommu, pappai, buffai. Cussa è tranquillidadi. Senze tenni su.